Ia, aminakahy alôha ai, hitako fa tegna mety kokoa zany demôkrasia raha ohatra hoe am'resaka fitondragna satria o mba managna afaka maneho hevitry zany ny ôlogno raiky fa tsy voatery hoe iny didy jadona apetraka am'le fitondragna igny foagna zany ataon'ny ôlo nefa ny ôlo samby am'raha mety aminazy.